थाने मार से एक बार यू की थी कि था एक किताब लिख बो चा रिया तो वो किताब कद लिखेगा कई का बारा में लिखेगा <noise> या फेर कोई कोई महान व्यक्ति का बारा में लिखेगा या फिर कहानियां लिखेगा या फिर गावा का बारा में लिखेगा। वैज्ञानिक का बारा में या खुद का बारा में तो था कई के बारा में किताब लिखेगा। किताब में कई कई गीत लिखेगा या कई कई का पर्सन लिखेगा कई लिखेगा। <noise> जो ये सब था लिखेगा वो आगे का पढ़ना वाला के कई काम आ गा।